I lakwtu tawank fuɗuna reta dlamən gara ki ɗigigɗa na tlayin ga da daa yiwun, nan na viaki naike bee mi wara waara. Pədik- pədik damba nayi pata ka ki gatkasana reta ama ga dlam da mugubus ti ta nin na ta mugubus ga tun iyu na ri wara na yan sai nan na yi, na katəu ga nin na da na mafiya ga nin daaci. Dəvid kuma ka ki karpe gutguvəda lakwtu mi na vəji, na vəji ga nin shikkenan sai lakwtu mi səku tatki wa lakwtu dama wan.